اني كلش اشوف من المهم النا حتى ندرس الأدب بس بما انه طالبة علمية فما تعمقت هواية بلأدب ف بس ايي- هي من المواد الأساسية الي لازم ندرسها.